Oke, masalah basurui lah. Wahini mudel banyak pang nya lo. Ada nang balah dua, balah dua ya kalo tangahnya dibalah ni. Jadi kaya m kaytu modelnya rambutnya. Ada nang besurui ke kanan, ada nang busuri ke kiri. Nah, nah wahini ni udah <hesitation> banyak style- style baber shop kaytu nah. Ada yang uperkat, nah uperkat. <laughs> Ada nang mohak, ada yang underkat, ada macam- macam kah orang wahini. Amunnya ulun lah <hesitation> biasa ai yang penting merapikan higanya, atasnya dihandapi dikit, dah. Kaytu ja pang munya <hesitation> munnya handak betatak rambut. Jadi sisanya tinggal surui- surui ai lagi. Kada usah, kada- kada nang melelain nang kaya <hesitation> nang bestyle- style tu, kada tapi tahu jua pang ulun. Nah munnya wahini kan, mantap- mantap urang tuh, diulah jadi apa lagi ada yang, ada yang belah tengah tapi uma, apa- apa kah tu urang. Nah tapi wahini ni tergantung, mun menurut ulun tergantung pedenya ja lagi. Misalnya inya pede, kayapa kah potongannya. Munnya pede aja kadapapa ha. Munnya handak. Handak gundul kah, kaya dedy cobuzer tu gundul. Pede ai inya, ya kalo. Handak kaya siapa lagi? Handak belah dua kadapapa jua belah dua tu rajin, yang ulun- ulun lihat wahini ni. Banyak buan itu pang, buan bandung banyak belah dua tu ketuju. Yang ulun lihat lah wahini. Itu apa lagi yang handak klimis, nah. Itu bepomade tu amunnya beklimis tu. Tegelingsir lalat dapatnya. Licin banar rambut, uma heh. Karas, licin pulang, kada <hesitation> kada tegarak. Amunnya angin tu kada tegarak tu pang misalnya bepomade tuh. Karas kajung, uma. Munnya ulun beurang- aring tancho ai, tancho. Tapi disini ngalih becari tancho lah. Tancho minyak rambut tancho. Membawa ai mulai kalimantan. Tancho tu yang penting kelihatan <hesitation> apa kada- kada kurisaan rambut jadinya kaytu nah. Yang penting <hesitation> kada klimis jua sih, kayapa yo lah? Yang penting sigar aja kaytu dilihat. Nah, kada mengganggu jua ka urang, dah. Misal, amunnya ulun <hesitation> hidanya di kada kawa tepanjang, risih kaytu nah higanya nih. Teganggu amunnya ketelinga tuh. Kayapa yo lah? Kada nyaman beapa- apa tu jadinya. Jadi mun ulun, higanya yang pasti ditipisi pang, kaytu. Mun atasnya tu dipanjangi dikit lah, yang penting kawa- kawa disuruh lah. Misalnya atasnya handap banar, kada baik jua ya kalo? Harus menyesuaiakan nih.